Ina so doyi zanci ama dzuya dzau dzuya dzau yadiya mbizi kadolba wai shinkafah kuma shinkafah ma yadzau mabizi ha dulba wai gaskiyo, mirna kar taya baa donkdi ni ma kowani saka yobra ki kwasu tini ome yeka kopa tia dulbo wai gwaza kuma ndaku soba ama harkulini yadi pwi ku hanya wai yadi ya ko kopa tiya dulbo wai kuma saka madi ani sai duvai ani tiyu kusti ani kowani soka ji husti yi suma tohatu yi husti ka suma arpue ahani anisutiya fahma amsur tur mirna har dada saga bwi wai doya ni ani tu mirnar hor ki bwi kwasutum ki hi aturi ani tya bara ama kowoni duvai ko woni sata ni adi daku ali wai yobu ra kodu dinka dar ka du changi alai yiyo hi yada apa ndai ama ahoni ti pal polni, ani adi suda wai ndo hopri nda kwo yarwa nda sum suda aha nda kwai kudzi ndu nomakwa kwalye ma kudzi dunam ahwa kauye ma zabi ndzi nam akwo koye zabi tu dara mbwati ma nza kwa birni ma dara pwi ku mbwoti wai bubai tudora hati ma ndagwa Yarwama apwi ka hati ba bai wai ah toh ama dulaka madzu livi dza daga kurni apa njwa dzu hyati akwa birnai ai yadia sum duvor uhi wai yadiyasom duvu hani wai yada bora surmi yada bora surmi su tara kworini ahi akwa dunya adiwoai ndur kauyai ni suna sum akwan kauye ni akwa birni ani shan tudara suma dulaha ma su tudara sum akwa kauye mur nzunam akwa yorwa ni ma muradiya bwi wai ndulaka ada ya fah kum ma dzadiya bwi ma wai sunam kunada pwi akwa birnai ni ma adiyo pwi wai ama mandu lukwa birni ngwa nda daga daga kai apa maka loka tudar toya hyatiakwa oma nda kudzi kavy arma ta yarwa riatwa kauye leda aviya dalnta wai bola adi wai ani dunyada tarar ni ndulan ama kwa dini ga tarama ani pampas ada dalnto lagu latumo ma how lula geh akwo kiyi yimi ntudu ma vi tuga hau lulageh ma kwo gadi zundi wai ama ndowil ngwa ndakwa yarwo yarwa mi tinda kwa ai kudzi ndi hamakwa kaiye tamur ma duvai nom tudara suma akwa kauye ma akwa kauyar ma akwa yorwar ma yardiya bwi wai tamur to da ka kai.